Co i ciat a bugiu la cua për parlese tra lur auti e pöi nurmalment t'ercorze che a s'parlu përché a tacu a sufiese, ma li al e cuandi a sun ënrabià chë ch'a völu cuntrulese ël teritori e d'auti pöi a bugiu le urìe, a i basu për li për dise che sun ch'a sun ënrabiase